شنيا الأحسن بالنسبة ليا العطلة المثالية؟ هي اللي نكون فيها أنا و صغاري وعائلتي ملمومين من غير حتى مشاكل، كنا لابأس علينا يعني صحتنا لابأس <hesitation> ملمومين نضحكوا ونلعبوا، نفيقوا فيها الصباح مأخر مش لازم نفيقوا بكري، نحضر فطورنا مع بعضنا، متكونش عندنا فيها برشا واجبات الحقيقة ولا خدم، <hesitation> نعدو نهار مع بعضنا، نلعبو و وننضفوا الدار مع بعضنا، نمارسو اكل شي مع بعضنا.